أنا دايماً صراحة قبل ما أختار إجابة أجلس أفكر في الإجابة هذي في راسي وعلى أي أساس راح أختارها، فطبعاً لأن الكوارث الطبيعية خطيرة جداً على البشر وظررها على البشر أكبر وراح تسبب في وفيات أكثر من الجريمة، لذلك أنا راح أختار إن العالم يكون خالي من الكوارث الطبيعية، يعني مثلاً تخيلوا لو في براكين كلنا راح نموت، أما لو في مجرمين ممكن يتم القبض عليهم ونتخلص منهم.